Aam uuni imbithaira mpendente muchere ii gintu kimwe kia irio biria mbithaira mpendente naa ii muchere jwi jwi njira nkurani nkurani chia kurugaa aa uu kiria mpendente ku uria mpendete kuruga muchere ii jwii pilau na withondeka pilau waambagia naa wii ubati kwithira wira into biria bionthe bibati kwithirwa bii wiingaabio nouruge pilau ee nguka kana ee nyama naa unii mpendete e nyama mono ntiendete ee nguku mono naa uu niu mpambagia kuruga aa mpambaa nkajukia into bionthe nkamba nkagira nyama nkeejayo muchere ngeekau nkagita gitunguru ngeekira mauta ja kuruga aa nkaruga gitungury mwanka gigachinchia rangi uu igakwiiria uu rangi uu ya kithetu ngekira kubuturu na ginger iu ntiji na kimiru aah ngachooka ngakoroga mwanka bigatonyara bigachinjia rangi buru indi bikairua buru bikairua ninya ngachoka nyama ekwa inkutherukitie au rutere nkamiikira au ngokoroga mwanka biga unyara bikenthirwa bii mwanka nyama ii ikaguruka kithethu ngeekiraa pilau masala. Aa nkajukia nyanya ntigitangaira nyanya mbikaira nyanya kwi blender nkamithia bwega igaa igaa ikeethirwa iii buru ngeeturiria ngakoroga nga nkoongera ruuji rukai aa bikatheratheruka muchere jwakwa nkajukia nkathambia naa pilau yendaa muchere muchere juria jumwega ikenda juuma kamwe kamwe niu antu beendeta gii kamwe kamwe na jwaakimana nkaa muno uuni ndugaa gikombe kimwe na nusu kana ikombe biiri kenda bitigara bia kaana gakwa aa ngakoroga kaa mpambaa ngekira nkathambia muchere nkajwikira ngakoroga ngakoroga riu au nio mbikaira chumbi aa na mbiribili inkai kaanini kuuraja ngakoroga ngachooka nkathima aa gikombe kimwe na nusu kia muchere ubati wikire ikombe biithatu ikendaa nontu gikombe kimwe kia muchere urugaa naikombe biiri naa nusu wikaira gikombe kimwe u uria we wikaira ee ratio iibati ithirwe ii imwe kwa ijiri kana imwe na nusu kwi bithatu uu niu nthondekaa bikatheruka bikatherukaa buru biachoka nkanyiiria mwanki nkanyiiria mwanki buru buru ikenda biithirwa biia na mwanki jumunini bitarungure aa. Biigakaraa kaa uu ndaika mirongo iiri kana mirongo iiri na ithano biakaraa ikendaa biithirwa biite bwega na ngachama chumbi nkaigua kethira chumbi niingani aa biaya nga ngaita ngeekira thaanine aa ou kagiita kau biia mbithirwa nkithondeka kachumbari kara mbukandu naa impendete mono kachumbari kena mbiribili aah mmh ndaikia meethene muntu ngagwikiraa pilau kachumbari mbukandu na impendete ngisere pilau na njuis au kando kana na soda naa uu niu mpendete muchere jwakwa nkirugaa.